أنا أعتقد إن موظوع الأشباح مثير للجدل، في كثير من الناس يؤمنون بها بسبب تجارب شخصية أو قصص سمعوها، بعظهم يقولون أنهم حسوا بشي غريب أو شافوا أشياء ما يقدرون يفسرونها، وهذا يخليهم يؤمنون بفكرة الأشباح، بشكل عام كل واحد له وجهة نظره وتجربته واعتقاده، وأعتقد أن الإيمان بالأشباح يرتبط بالثقافة والخلفية.